एयू तो रेंगवा वाला जानवर घणा ही हवे जैसे कमलेथियो है गियो साप है गियो बोगी है गी। और ए जहरिला भी हवे और अनमे में गुस्सो भी घणो हवे। साप कई तरह रा हवे अनमे कई वड़ा हवे और कई छोटा हवे जैसे एनाकोंडा। रेंगवा वाला जनावरा हु पड़ा गो हवे और चन्दलगोयिडो हवे जिको फुंक देवे बनेहु माणक री जान भी जाई सके।